Kuli kida preguntar ñano, nguena kanu tutu, tutu un tutu gulia teño kanxa, tiempo ña na niku xaku un xakutunguanó hé en su plenitud, kó ngua kue'a ngua kingui kutu nguano, kan tutu tutu nguili kachi iin tutu naní apocalisis oko iin versiculo o'on, kaxi xa'á ton no nriós dintaya nridad, nrida nrute no'o ñadika ko kue ñadika kó ñayingui kuia ña dikako ñayingui ta nida no kutun no yo ya'á, tekono plenamente feliz ko xakutu nguili.